مؤخراً زرت حديقة كبيرة في المدينة, مع الأصدجاء, الجو كان حلو ومعتدل, استمتعنا بالمشي تحت الاشجار, وشفنا بعض الحيوانات, بعدها رحنا لمطعم جديد, وجربنا فيه أكلات متنوعة, وكانت تجربة لذيذة, كمان زرت متحف محلي, واتعلمت أشياء جديدة عن تاريخ المنطجة, كانت رحلة ممتعة, وخلتني اكتشف أماكن جديدة في ديرتي.